Alura a tuca pié i öu, caseie caseie, büteie ël bianch da 'na part e ël rus da l'auta, pöi a tuca a tuca mës-celu, zbatilu bin e pöi cun ël rus, mach cun ël rus t'ie campe ëndrinta 'na peila e t'ie faze cözi sia da 'na part e pöi li gire da l'auta e al e bele che fait